أول إشي كيف كانت بداية مشوارك الفني؟ وإيش اللي خلاك تختار هالمجال؟ وأحب أبدأ بها السؤال لإن هذا بيعطي فكرة عن الشخص وكيف تطورت مسيرته، <hesitation> بعد كدة بتعامل مع كيف تتعامل مع ضغوط الشهرة والانتقادات اللي بتجيك؟ <hesitation> وذلك لإن الشهرة تجيب ضغوطات كثيرة، وهذا السؤال بيساعدنا نفهم الجانب النفسي والفني.